أخوي التحكم بالطجس شي ما يتفوت الجو بالكويت وايد متعب، تخيل تصير عندك قدرة تخلي الأجواء مثل سويسرا طول السنة والله تصير أحسن بلد بالعالم، الجوة البدنية شنو ماكو فايدة غير بالرياظة.